A-ba fii ne ekuruku be kam kambi bi tye kiked kibonghe be kor-o kambe omu, mbe to ba kwu ne buyindyitiem ne kijie, be bi ki-ji bi da ri buan e-ba risare be tun kambe be fe kamba bide, e-ba juobe, <hesitation> di tce n-di ba da juobe, o-ri di tce be kpang kambe be kor nwed ba dim nwed, be kye kambe birding mbi ba da rdi ke nwed a-ba fii be tun ba nwed e-be nki ba tanghe kambe, a-be kye kambe n-kan ke nwed, be knong kambe ba chi n-kan a-mu ene erenghe ba da chi ba sang mbi ba da sang ba kor mbi ba da kor, ba risare ba jang, e-ki be e-gbang enyi be mung kambe ba be kyiji ba da diep ki-rim n-dam, ba kye a-tca a, erenghe nyi ba da man e-chi, egbang enyiatced ba buaesem, e-ba bua esem ba ba risare, wa ki-ruon erenghe nyi n-joube n-kpa kambe bi kor nwed ba tca nwed ochingi o-ba sed me o-fu baned mbe kor mbe-e mbe ba ruag baned mbe ba da ra Bokyi kanong kanong ba fe kipang okagara nang kibonghe, n-sed a-fuu me mman e-ra Bokyi mbu n-fe okagara, o-fu me n-tca mbe anyin mbe ba kor mbankan a-mbe ere ke ese nki otu oshe mu mo osang banwed oshe. Erenge mbe to mba ri gambe ba-ko me abuo afe nke n-kwu nyin nen kirun ne mbe, giringe m-be baa bing me bankan e be mmu mmu fang to gam be, m-be n-da maan efa, e-renge n-da maan e-faa gam be. Nkie oso akpe chuoo ba chi baned mbe banong. Erenge mbe ba tuun ba being bam bim, ba tong be ken wange erenge mbii da maan efaa. Mbe bayen ba-fu ejaa bokyi, buan chuoo ba-fi to baa-maan e-ra bokyi, banchi chuoo baa-fi to bara bokyi ne buan e be ke ese me to mba sed gam be n-fuu awang, chi bise bi mu muu. Be baned ba to, be toh bi-rang nfua mu ten, bokyi buten bi to bi-rang gamu. Kre ded ded ki renge nyi bi-daa maan e-ra.